<hesitation> bíɩ ŋsɩ dí gɛ okútúsɛ na domúŋɛ bɔɔ báa yɛ na bʋ kpínaná, <hesitation> okútú wɛ, okútú domóo ñka mɩnísíɩ okútú mʋtɔ ñka. Okútú <hesitation> domóo ñka bʋrʋ kaá yála ka yɛ tɔtɔñka abii ŋveráa ŋverebíya. Ŋnáa? Tɔɔ bʋná wárɩ, dɩ wɛná doŋkpáa baá doŋina domóo, okútú baá yɛna domóo, ŋveráa baá sána mʋtɔ, <hesitation> pɛrɛñtɩ baá yála ka dʋ dito bʋmɛ, bʋká kumóle ró wɛ, kumóle bíya, kumóle fʋrʋkítí wɛ baá dʋna dito. <hesitation> bʋná wárɩ, ŋsɩ akpákʋ mɔ, bʋná róó yála ka dzʋ ŋsɩ bɔɔ baa diyana dito mɛ, ŋsɩ akpákʋ, fʋbíya baá korosína mʋtɔ, <hesitation> tɛŋgɛrɛ wɛ, tɛŋgɛrɛ wɛ, mɩnísíɩ kagnʋŋáa wɛ kagnʋŋáa ká kaá dɩɩ yáa sɩ kɔɔpʋʋ dzɛ káná ró wɛ bʋlɔ ró baa fína límɔɔ ka gnɔ. ŋnáa? <hesitation> bʋná wárɩ gnɩkp- dzɩmɔɔ wɛ, dzɩmɔɔ wɛ, dzɩmɔɔ ró baá fína dzɩmɔɔ ró baá gnɔna, dzɩmɔɔ wɛ, dzɩmʋrʋbíya wɛ. <hesitation> sɩbéé baá yá bɩ yéé boémɔ dzɩmɔɔ ró <hesitation> ákoyí ró wɛ ró ákoyí, ákoyí kaká baa gnɔwá na tanɛ ayéé baá leñna baa leñŋana límɔ, dɩ wɛná ákoyí ró. Tɔɔ ŋveráa, <hesitation> okútú, ŋveráa wɛ baá sána mʋtɔ, okútú wɛ baá yɛna domóo, akpákʋ baá dʋna kpínaná <hesitation> pɛrɛñtɩ, <hesitation> kumóle, doŋkpáa, mɩnɩsɩɩ bɔláa ró baá fína baá tɔkɔna. ɛɛin bɔɔníŋɛɛ wáana dá dzá ŋsɩ kpínaná bɔɔ baa yɛána dito ayéé bɔɔ baa diyana dito, bʋnáá dá tɩñ fɛŋɛɛ dzɛ.